A tu ma ma tu tu jinɨ taka yuku xi taka ita nu ni ja'anchayoi tu tu jinɨ tu jinɨ ita un ja ja ku nu ku ja kanchayoi chi tu tu jiniɨ te ni janchayoi te ka ichiɨ jina'ai ka xiíí jinai.